Ny fomba famokaran'ny amponga feo indray a, izy io a de zava-maneno velezina, zany hoe velezina izany a mila kapohana amin'ny tanana ohatra, mety koa hoe afaka kapohana amin'ny hazo izy io.